Azafady edy serveur, sao de mbô diso raha namianà zaho? Raha hafa raha ny raha nikaomandiaky de hafa raha amianà zaho. Sa izy tô sa izy aminare ka na hoe legioma legioma no lako aminareo kay? Sao de mbô diso azafady, kôa afaka ampôdy ampodiana edy kôa tsy afaka ampody ndraiky azafady za tsy hagnefa ai.